<audio distortion> resaky agnaty fety raiky da ohatsy hoe magnotany ah salama ra, akory izy io! Iza moa gn'agnaranao igny fa halignoko? Ary hotran'olo fa hitako hanao zay. Resaky manao anizay gny fitarihako anazy no hitari-dresaky amin'olo aho. Magnotany hoe mipetraky aia moa? da ia? ah ino gn'asa? mbo mianatry sa fa miasa? Raharaha manahaky anizay gny itarihako anazy.